قیچي د دوه تیغونو په کارولو سره چې مرکزي نقطه یا محوري نقطه ولري، د یو بولډ په واسطه باندې کلکلیږي، تیغونه یې یو له بله نه تیریږي، <hesitation> د تیغو د تیغونو ځیز یې، دوه څنډې یې د لاستو په نامه یادیږي، هغه ته حرکت ورکړل سي، هر نوع تکه یا کاغذ که چیرې په هغه کې قرار ورکړل سي، پرې که یي يې.